हां पौधों म कुछ हद तक संवेदनशीलता हों दी छ। जब कीट पौधों का पत्ता काटी जांदन या जड़ खोदी जांदी त यू म रासायनिक प्रतिक्रिया चालू हूंदी पौधा हार्मोन छोड़ दा जन की जैसमिक एसिड और एथलीन। पौधों म दिमाग और नस प्रणाली नि हूंदी त इसलिए उ दर्द नि महसूस करदा। हां ये संकेतों सी पता चाल्दू की वातावरण म बदलाव की प्रतिक्रिया जरूर देंदा।